Waam mọn lọsịn pọ mamụ takaba pọk nam mọn lọkọ n lọsin gị pọ mamụ waam an ụkmo, mọna ɓaɗẹ sọp saba ta pọ mamụ nan taan ɗigɗịgị kuma sụpsị sụubẹẹt sụpsi sụụụbẹẹt takaba mẹrgi to kanụn lọsịn ẹẹz am nawa parụɗị-parụdsịm ngị yaanụ gị wan gi kịị ngaam ondun am kan ẹẹ to ka muwai mamu ndam mo ondu am nwargọ ẹẹ kanu nang kumun kụm ngaa pẹẹmọ peem ondun pọọ nawa saani to ka muwai mamu ndam mọ ondun waamjaani tendeeme nwargọ sạa to kan lọsin yaz itiɗa nga pẹẹmọ pa nawa tirinọ peemo nawa kẹnụnọ to kako kenno yaagọ nga pẹẹm mụwai sai ɗooji. To pịdị ɗarị kana wan kọrọk nyaan yaz siri yaaz mẹs kọrọk nyaan wan kọrọk har pụudton wutenum mọna ɗụm yaazi ti korok mona yaadu nwargọ sịịdụnọ nwẹẹdụn mana pidei to ti sụm ụkmọ sam mona neeji pịp ta pọ mamụ ngan taa ɗịgɗịgị tama tama ɗon a pọgụm laịngọn na kuma anam mọn pọnjịn swịl pọkdẹịjẹ waam ɗọgụm sọgjịn kịịnọ da pọkdẹị nẹm ko kạam ɗọk to sẹ- sẹ nam mọn lọk sẹ ya, sọọb saba ta pọgụm gaayịm kụrgụtẹ ngaan sọọb saba ta pọ mamụ nam mọn laịjịn manam layịm gọnna ta agị to ka takịn ntọọmụm na ya sẹẹra nda pọgdẹijẹ n'nẹẹ mụụm mịn ɗịịjịn ɗọk nga pẹẹmọ waa napaa kaaịnọ tọọmụm pẹẹmọ n tọọmụm to kama adụknọ wan ma ɗẹn kọmnọ kị waamo mẹrgẹ lawịrwịr adnọ wan ma ɗẹn kaa nam pọ meruk mạ ɗẹnụm wargọ ọtụn pattụn ɗẹnị tamanamgị wayụn ɗẹn wargọ atunọ nwatụ ɗọlị n ẹẹ pụụdụn nam ka yam ọn ka yam ang tul lẹlẹị n wargọ wẹẹn lẹlẹị par kwaɗụtọn tụ ịnọ to pọ mamụ a waam kọng tamatama tị tọmnọ yọgdụngọ kọl pok ti- ti- ti- ti- yokdungo kol pọgụm mọna nẹẹjị kanụ pọ lasaara kanụ pọ kaụza kanụ pọ ɓagụnjị kanụ pọ nasẹlaa nam mọn pọnjịn amma, <hesitation> Tị sụm ụkmọ nam mọn lọkọ aa pọ mamụyị ndam mbasanị gị ọtụnọ na n nẹẹz waam mọn mọna sẹbị ndam mu ta nẹrị kwịn yad <hesitation> ɗangjịn pịdẹị pụụdsịn pịdẹị to sẹ waam mọna nẹẹjị ngaa ko nang jo ka tak ka adụngọị wan legos manam gaayịm mọ ɗọpị sụmi lagoṣ ka tak ka adungo wan nị to na warẹ yaz sẹẹra nda pọ mamụ waam mọn lọk pịb ko da maad waa mọna maad ta pọ mamụ ta kan ɓaljịn da pọ kaụza ndam mọna mọna sẹb ta pọ kaụza ndam mọna maad ta kẹnọ ndam mọna ɗụm maadị ta pọ mamu na pọnjịn to kam mam nẹẹ da pịdẹị waam mọnaa sẹẹrị pịp waam mọn lọsịn pịp mẹrgẹm mọna ya yaajị pịp ta pịtẹịyẹ ka ɗịyọm mọna yaajị da kọr mandẹyẹ ka mụụm mọna wa sịmbon pịp pọkị ɗọk to nawa yaaz sẹẹran da pọ mamụ nam laịjịn na tịsụmị to kan nan wan sọọ nawa yaaz sẹẹran da kabaị to kụrgụtẹ ngan ya sẹẹran da pọ mamụ ɗanjịn ɗị ga wọrọbnọ ka la lịịnnọ pịp pọkị ɗọk mịn gan ya sẹẹramda pọ mamụ kanụ pọdụk ɗịlọ mịnị waa sẹl yamba nga pịịm tịm sẹ pịịmọ kamin poɗ ɗịlọ. Ka mịn pọɗ ɗịlọ mịn sẹl yamba to mịnị don sẹl yamba a kọlọkom mịn gị wẹẹn waan mịn gị agun bukatamu kanụ tị am ma kịtọn to kị ọndam yamba sẹnẹ watụ koɗịm amụ waa kọtụn tịyọ mịn yaan wụdọ mịn par waam mịnị saa to ngan nẹẹ nga pịịm la lịịnọ pịịm ịlụ <hesitation> kọọ kọrọt yaagọ kọɗịịm ta tẹrẹm sẹrẹị mịnị pọdị mịn yaan kọt kọrọt to mịnị kwa kọrọt kọ sọọ watụ kanụ tẹrẹm pụwa kanụ tẹrẹm payịndị mịn yaan yaaz sọọ mịn yaag kọtsịn wụdọm da sẹnẹ watọn pụụdụn pọụyịbị nam sẹn kwaɗụngọn to har ɗọmdọn pọn mịn pụụdụn pịdị ɗọm waam wan ta yaya pịp pọkịɗọk kaa ka yaag wụdọ, pọn ɗọmdọn waam da yaya ka kẹn kaamana mọwụd kwakọ ta kọɗteje mọngọn gị nam mịn sẹl yamba sụm nam mọ ọndam tọọm nam mịnị saan waan mọnjaan tẹịjẹ mịn sụgụn sụm. Yamba ta kabaị to sẹ waam nẹẹ ɗanjịn waam mọ ị sama wụdọ. Nam mịnị yaajị tị- tị mamụ ọọ <hesitation> saba nẹ keɗẹ nam mọn na pọ sẹeri tị ne <hesitation> ti kịị ɗanjịn waam saabjịn pọ mamụ to ngaa waam saabjịn waam uk waam njaanan nam mam. Gị yaa, ngaa waan mọ ɗọpị, sịnga a nẹẹ sịnga a waan anambịịna ɗọpịị nọọ ta pọ kaụza masa sịnga watẹị an da pọ mamụ lalịịn mọ mịịmọjẹ wa pọndawịm mbasan ikiị yaan da kẹlẹ ma kwagụl ukki ụkụm gị kwaglụn masa mọ wargọ sịngam ɓaanjẹ wa kwaglị ụkmọ kị yaan mọɗọ mọ kwaglẹ pọn wargọ mbasan yịl 'kẹlẹ pọn kụsụn wịị tụlẹị pọn gị kwan ta ta laụ kụlak adị kị ɗẹr da- kị ɗẹr ta kẹlẹm ɓaanụụ har pụụdụn wa nịtọn ụkụm mok pọngoṇ waam mọ ɗọpị po ta pọ kaụza kaa masa to sịnga a ụkmọị ta pọ mamụ to npọnụk sịnga tama tama nwargọ pọndọụ masa npọngọn ị pọ mamụ mọn sẹbụk waam mọ ɗọpị masa ta pọ kaụza n sẹbụn waam mọ ɗọbị sịnga nyaan gị pọndọw nyaan pọndọw nam ga to lalle na sị jẹ a sịnga ta pọ mamụ don n wẹẹg ta- ta ana laịnọ kuma n wẹẹg yaɗam anambẹẹna gị yaan wụtẹnị N wẹẹg yaɗam n saagọ n wẹẹgọ kẹnụk da pọnọ to sẹ waam ɗabjịn sịnga to nam ɗọk nẹẹ takaba waam njanam mọn wẹẹgọ ta kọr ana laịmụ waam njaan tẹịjẹ kị ɗọb sụmị kị ɗọbịn kwaksak to kwaksak kịya nbasan mọkkị kwaglẹ ụk kụtọm ɓaanụ pọn nwargọ par ọbọk kara wargọ lẹkẹ mọ lẹk ọbọk kara ụk kụdụk pọn wargọ yẹl am sịngam ɓaanụ am kụtọm ɓaan kwagụlgọ nbann mọ pọn wargọ pọkị kẹrị mọ kẹr pọkị pọn kaɗẹ yẹl da kụkụl ɗọọnụn wịị tụlẹị mọ kwapọ ɗọọn wii tụlẹị pọn mọ nịịdụ nbaansan anambịịn pọngọ ka yaag nịịjị wargọ ɗụrẹ poɗẹ ta kụkụl pọn tịktẹ konong wargọ saa kiɗọb sụm saan ɗẹịjẹ kị ɗọbịn <hesitation> kwaksak kwaksak, nbasan an yaaz tị rap tị kụnụn tị sabtọm ụkụm ọn ana laịmụ gị yaanụ ta waan sẹmụ wẹẹgọ kwaksak a saanam kọn nam mam lọsịn tama tama kan mu tịsịn da wụnẹ Mọya waam mọ ɗọpị kwaksak to mu tẹị kụm kwaalẹ ndam ma saa teme saan tụụbọ saan pi tubu tịị kụnụn mụwaị gị saan kwaksagụm ɓaanụ don kwaksak waan gị kalụn paandan kuma kị kalịn ga adaụ mo mo ya pendan kal ga adau landẹ 'ụkuṃgị landụn waa ta ingin nam mọ ɗọpị mịmọjẹ kaa ingine to ɗa mamu̱ waa mo landwa a pịn pịn se wam gi landun wa wai ya ɓuk to dammun ponuk sama inginum n pongo sama pin to mam gi ya kwaksagum ɓaanjẹ kị kalịn ga adaụ landẹ pọn wargọ ɗịbẹ har pụụdụn yatọn waama njaana pọn tịktẹ mị saa nbasanyiị kọng tama tama to a waan mam mamụ yaajị ta kọ sụ ɗanjịn waamụ njaanam mọ ɗọọnẹ tịr rab tịr kụnụn mụgị saanị to pụụdụn ụk mọyị <hesitation> tịpị waan saabjịn waam njaana to mamụ anga waam mọyaa <hesitation> kị ɗọbị kaa a alada tapọ kaụja to Waam mọ ɗọpi aladam ɓaanjẹ nbasanyiị a waamọ mamụ kị ɗọbịn waamo mamụ waam mam ịllụngọn da kabaị to a wọbọ kanụ wọbọ mam wa sẹẹndụ ta pandị kanụụ kanu kọllọ kanụ saan waa mamụ kwapọ ɗịbụd waam njaana pọn wargọ ɗọb abnị kaa pịịm watụ ka pịịm wọknị waam waamo pẹ kẹbẹ wẹịgọ mọ anambẹẹna kalị mịyị kalị wargọ saanam ɓaanụ wargọ tịktẹ mị saa ag mịyẹ ya kwịn pọn anabiin pụụdụn anambịịn ɓaa lkị waịnụ anambịịn ɓaa- ba kọllị kaa wa swaɗ ga kwangon kọtụn swad kwongon sịdam nam ɗanjịntẹk pọ kọllọm nbịịndam lọsịn yaajị ụkụm lasar kị yaanụ tị mịmọjẹ, lasaar gị swattụ kọl maụwụ mọyaa mịn yaag yọbọt- yọbọt- yọbọt ta kọllị to ɗa ụkmọ ɗas kwangwan anẹẹ nam mam gị sụaadẹ kanụụ kị kị kị yaan kị yaan waamụ pẹ kẹbẹ anambịịn kị kọịlẹ ụsị kị ụp nam gaa yịịn wẹẹg waamọ pẹ kẹbẹ takaba mẹrgẹm yịnị yaajị to mam yaag waịdẹịyẹ a waamọ waịz ik ɗọpịn waamọ waịz ịk kag wẹịg mamụ pọngaa Kongon kị swaadị to mamu wẹz waa mmọ ɗọpị waịz ịk waamọ wẹịz ịk to waam kong wẹkkọ to amma kag kụmgọ mam tag sanjara ka wayayị to wayayị je sam ɗas kẹngọ sam ɗasam kengo kuma kana mụdọ ka muu mụdgọ ka yaan kumi tak lụụlị ka wayaayị to wayaayịjẹ mụ mụdgọ a ụk ɗobyoọ nam lasaar nẹẹg kaa information to wayay to a ɗọbyọ nam mọ up namm gaa mụ mụdgọ to pịp mamụn ga tẹk sabtẹịjẹ pọkị ɗọk nam ụngọn nam po mamụ a waam kong nam laijịn mịn da kabaị yaɗɗam ka pọngọn pọ kaụjẹ yaɗɗam ka pọngọ pọ lasara yaɗɗam ka pọngọn pọgjẹ pịp to watẹị pịp anẹ ta pọ mamụ waam pọ mam <hesitation> ya waam kụụlụdgọ ga nẹm ta pọ mamụ nẹm